عايز تحضر كوباية شاي، انا عنيا الأتنين برضو بص بقي هتعمل ايه يا اما عندك <hesitation> براد شاي كهربائي بتحطه علي طول يا اما هتحط براد الشاي علي النار عادي يعني فأنت هتجيب أي حاجه تحط فيها ميه وبعد كدا تحطها علي البوتجاز يا أما عندك براد كهربائي جاهز تحط فيه ميه عشان تسخنه هنعمل ايه بقي، هنجيب كوبايه احلي كوبايه عندك بعد كدا تحط نص معلقة شاي بعد كدا تستني الميه تسخن وتصب بقي الميه علي الشاي تصب شويه وتقلب بعد كدا تكمل باقي الكوبايه وبألف هنا